يعني الواحد لازم اذا هو يريد لياقة بدنية، وحالة صحية جيدة لازم يركز على التغذية الجيدة يعني لازم تكون هناك في طعامه عناصر زي اللحوم والأسماك ويبتعد عن السكريات ويبتعد النشويات الكثيرة اللي هي زايدة وبعدين لازم ضروري أهم شي يعني لازم تمارين. لازم يمشي مسافات طويلة. لازم يتمرن تمارين يعني غير مرهقة ولكنها مفيدة يعني مش بالضرورة تمارين الجيم، لكن على الأقل المشي وبعض الرياضات السهلة كالسباحة وغيرها.